<hesitation> أول شي أبا آخذهم للسوج الشعبي، مكان يجدروا يشوفوا فيه الحرف التجليدية والمنتجات المحلية، بعد كدة بنروح لجلعة تاريخية مثج مثل جلعة نزوي لأنها تمثل جزء كبير من تاريخ عمان، وأكيد ما ننسى الأماكن الطبيعية مثل الجبل الأخظر و <hesitation> ونختم الجولة بزيارة شاطئ.